Мустамлика кардани сайёраҳои дигар як қадами бузург дар пешрафти инсоният ба ҳисоб меравад. Он метавонад имконият диҳад барои таҳқиқот, наҷоти инсон аз хатари глобалӣ ва васеъ кардани доираҳои ҳаёти инсонӣ. Вале дар баробари ин, ин амал саволҳои ҷиддии ахлоқиро ба миён меорад. Аввал, агар мо сайёраҳои дигарро «колонизировать» кунем, мо бояд аз таҷрибаи талхи таърихи замин ибрат гирем.